Raha nahita raha na- raha nahita olo a na raha nahita olo nangalatra ah da hianso pôlisy da akoa zao no amboariko: allô zash akory aby <hesitation> salama sefo ô manaza sefo ô e olo nitadiavinareo i ogno aza ky da isia izy hitanay isia akoa izao misiky lamba megna isia da magnaonao kasikety isia gne olo hitanareo nangalatry fiara le nozakizakainareo igny.